Ali bugabe ndiako lika nokuonga nanga lika nobheli ka ka fesi dumbi nawe okukulaga

Sukali injo ali na ndwali kandi ndwali sa sukali akigba nkpa nkpa injo kakidhakiaga busumi mamadha ka kyalo bba dhumbi ndwala injo dhe kali na mubaji mindia akitamba

Kikato injo aki gaidinganga ndwali mabhika aliku mindia akibhokotiaga na polio aliku mindia mindia aki akibombaga ndia katekani kulungi ati bhakambisaku mubazi sa kikato alika nakimbia ndwali uponi ndia amuli kaki ndia amuli ka kozo andulu ndia akibhaga mugaso ndia akibhaga mugaso sa kikato injo

Bhunaku ka ngogwabili adhu bhebemoti nibhakisagwa bhisa maniki ka sukulu amabhogaga kidia makilika nimakisoma kandi adhudulu bhakasome

Ozibe oti buli kasumi okubhuwagaku bulofu injo ka inji kandi ozibe eti buli nkyambisi okibiliqgaku ka injo mindia kokulikagaku ka inji poni poni

Bhakpa ndibha ali na ndwali sa kabhondo ka ngongwa mbili kili nalika nikikibhulebalebisaga na bigamabo sa hehelisiabho sigikilia ka ndwali ndia bhalwalio kandi kili nakubhuekambisaia lika nibhakitunga bujanjabi ndia ka sipatala andulu bhatodhe bhalebe bhadhakiebe bwile mabhika

Nawe dhe okutandikaga kola bhikoluwa ndya bhakpa injo ndyabhali kakola dumbi nawe dhe ngeso ndyako akimwenyaga bakpa bhenjo dhe nanga ozibhiti bakpa midyokulikaga nabho saha poni poni balikakola kima injo ndyokugiya onti ba kima injo abhongiya nemi oshuwe nitandike

Bhakikikolaga mulimo mabhika nanga sigikilia eti gulupu ndiabho ndia njo ndia bhakakolai injo bhakamesia bhakakola alibe bhaniki ndibha bhasomio bhakigiaga eti bhabike bhabhuhandikile hati mindia abhuhandikilio njo akibhaga namesi tungaku mulimo uma okutakana kedha nibhambombisi nai ka kipkata ndie kina ndia kalibe kizibu uponi

Kabha ndie kili na lieli ndia akidhakia bhakpa ndibhamo bhakilikagagabe liaga kuti kuti no nkpa azibe alibe kuti sa angisaki

Ndia adhu piki piki na gali nakibha ndulu mulingo sa dhetaga ka ngongwa mbili ali nanga andulu milingo ndia alibe ka dhetisaga bhakpa kima ndie kiekikozesga kala dhetisagasu endindi kalia kizoka

Aaaa ndia ndia ndia nkpa asemelelu kolai sabite nali kaya dhakililiai ali ku ali kwitekaniza tandika aah wiki ndietolo na bha noku nkpa nakiekolilia pulogulamu ndiaki sa jibe nti andiki ndia akiya kolai ka wiki ndia akiya tandikai.

Mugaso sa kisomo ndia ali ka ngongwa mbili ali bhaniki ndibha somia bhakuetegelezaga ndibha gbei kolai kandi na kialo akibombaga nambali kisomo kinda akibhaga nalio

Libho njo ali bwomezi bhabhika kabwomezi ndia mkpa akidhuwaga tolo pooni kilika nikikinuwa nanga sigikilya nti okulwalaga mubazi ndia kokubanja ndia bakukubisagaku andi libho kesi bwomezi ndyampka andi libho andulu ndia kidhuwaga mpka anuwa libho Bailey poon

Akisidenti mehe ka Yuganda akiletelezebwaga ngudhe kabhongi akiletelezebwaha bhaluku ndibha kivugaga piki piki gali na sipidi kabhongi na liaga akalamia njemu liaga mwenge na liaga tolo

Kibhugiaga eti na bhakpa bhaniki bhenjo ijo bhakabhia ya ka sukulu nanga bha ababho bhakali na sente

Bhaniki ndibha ka ngongwa ndia bhesu ndia bhakabhi sini ali zeni sa mupila bhaniki bhakizeniliaga kimui mupila abhe bhanikiekali abhe bhanikieluku bhoponi poni bhakijeniliaga kimui ndia kalibe bhujibu uponi

Kadhakililia Sabbite nikietekanilizaga mulimo ndie nikikola ka tolo ndia adhabhibe kyabalazi nilika ninbi ambali kindie kitabilia dumbi anipa lika ninietekanizi

Bhulwa mulima ka ngongwabili ndasu ali na bizibu baniki bakpa basikankali bhaketabhaga mu bizibu ndyaibha ndia kabhongiye ndya mwenge bizibu poniye

Injo abhongili kimui hoka eti basika bakiyaga ka sukulu nanga bakabha nibhali ka sukulu nanga bakabha ni bhali ka sukulu baka kyetabhaga ka bhibina ndia kabhongi mkpa ka sukulu okuhegilyagabe magezi mabhika andulu ndyakidhuwaga mkpa obha na magezi ma bhika sini sini nanga sigikilya eti osomibhei

Ndabho ndiamo lika na beni nkilikga ninilia kikomba Saha poni kasita nambali kindle nitangili mikia bulofu nalio nkilikaga ninilia kibhwuabei kakaka nilinalikainai naga andulu ndia kiniyambaga ka komba

Nibhatangi naika na na jwali mpale bhoponi iso poni bhakisaga nibhanzibi miki minjo bhakinzibaga na zwali zidhi bhaitu ka byalo kisomesia bhakpa etib bhadhuwe bhinjo

Akikozesaga simu bha kozesa ekabho bha kozesa bhalua bha kozesa mitigi bha kozesa tivi bha kozesa na sidikilabho nkpa aye abhotolie

Jomba mili ka Uganda akiletaga bizibu nga mani akibhaga bhakpa zidhi akibhagaku mbula mamadha akibhagaku bizibu ndia misiya akibhagaku ndabho ndiabho.

Emi nkibhuhabhulaga bhaniki injo nti bhakisobhiyaga nanga sigikilya nti kobgalimi nolua miki dumbi bwile ndyakuduwaga okukakukaga nolua miki bhijo bhetu kobanja kwebhisaku kitinisa obga sukulu webhisaku kitinisa ka bga limi ndyako okutekenaga ndyokoli na bhizibu ko bga limi ndyako no sungi

Nkibhotoliaga buakpa

nkyetekanizaga ya saba kakanisa nanga nizibi nti sabite kiki toka mulimo poni poni nanga nti sabite njo nkpa poni asemelelu aye ka keleziya kedha aye kaka kanisa asabe Amanbombi

Osemelelu obhe na ndabho otodhe osome nanga nontungi ngeni natugi ka America kedha mani aku akubika nakuonga lungeleza so andulu injo nkpa nosemelelu bha bhinjo obhe na ndabho obhe na kisomo.

Bizibu ndia bhakpa bhangbeku ndibhakuenaga ka ngonguwa mbili ali ngu bhakpa ndibhekina bhakakuokaga bilagilo ndibhakibhaga nibhakisebe ati bhakasobhia bhakabhujunana, dumbi bhagia eti bhakpa bhangbeku bhabhugendelelia

Njo edindi kikitoka toliako nanga gia eti bwile ndie nitungiliaku nidie nitungiliaku duwa ne endidni kindie niliyo alebiya kikitoka kaniliai bba

Bhuaibe eti bhaniki bhakiongaga kima poni poni kalibe miki mindia ali na nsita okintolia kima ndiako eye dumbi akitetiaga akiyaga nakitentia nakintolia nkap mindie kina

Injo akibhaga mugisa sa mani kola imamoti nanga kima ndio bhukukolilia imamoti Mambombi akipaga mugisa sa mani kandi injo akibhubikisilia nkulakulana mabhika nanga bhenu poni bitekelezo ndianu amesi bhai ndia nkpa moti injo andulu ndia akikiyambaga bhukukola kima ndianu imamoti

Kima sa sukali nanga sebhalisio bwomezi kikiesengelaza sana so andulujo ndie kigi eti bba nokalia akili olie kima mabhonga bhuke bhuke ndio ko ndio kobisiku kima ndia akubikisa sukali

Oibi oti ngbekuako ali nkpa mundie asoboli pesiako kitinisa kandi bhangbekuasu bhenjo bhali bhakpa ndia bhakipesiagasu mugisa kigiati minjo ali nambusa ndiamo.